Siaga jang maderri ta matinro lalenna siesso e ye burane we tetteq siaga maderri namatinro yakko matekkoi fole jamanna upanna namatinro aga nafigauq appa matinro uppanna nappa motoq aga nafigauq akko furai motoq ye makkunreiye sia jang <hesitation> sia jang <hesitation> sia jangngi matinro matinro esso matinro wenni aga nafigauq akko meloq i matinro essu- aweya- matinro esso yaregga matinro wenni uppanna motoq aga nafigauq ko motoq essoi ko pole matinro esso areggi matinro ko wenni wi maderri matinro ta enneng mi jang ye burane we afaq matekko i fole majjama aga nafigauq ko <hesitation> na- nainappa mematinro yareq- na- yanere- yanaritu manontongngi campeq aga nafi- <hesitation> uppanna motoq yae- ye- ye- <hesitation> yefa ku motoq i ku mele ni yakko bangsa tetteq lima ni subu e motoq ni Massempajang <noise> ye makkunreiye <noise> matinro esso maderri tetteq aruwa nafura <hesitation> issa massempajang issa nappa matinro ko wenni wi yakko matinro essoi na pura loro maderri ni matinro aga nafigauq ko meloq matinro <hesitation> ko mae matinro esso pal- <hesitation> liwu-liwu mi joloq narra matinro yakko matinro wenni <noise> makkelo-kelongngi yaregga manontongngi nappi matinro <noise> uppanna fi motoq paling yakko meloq i motoq motoq ni ko ele i nappa ko- ala ko ele i aga na napigauq <hesitation> ko motoq ni koe pura matinro esso aga nafigauq lo ni manre ko purani matinro esso nappa ko matinro wenni <noise> <hesitation> lo ni cemme. <noise>